Kuyi jini asan, san kab kani a bai wah gbagbam. San kab bai n san kab hwohwo a bəg rig yi wu. a ma wu mpər agunpər ma zim jiri ulu məng sid daun a sa ba re pini a ma wu huruhwo n ma ken rig ya ke be zəun ri bəg ri yi wu huruhou zim ba yeí məng sid daun a sa ba re pini go ma a bəg dang wain agunpər zim jiri wu fəng ama a hwoi məng a wuh arig yiri. Jiri kaí məng zima bəg rig zim wu bəg ma zim wu təng hwohwo wu be sheri ama bəg yi re tam hah a hwa bu kani a hwo n kan bu kanu a hwohwo nken ake yau agunpər ri abəg dang wuin ah, mpər hah mpər hwoihwoi mpər hah, mpər hah i rig sikkəi ku ma rig bəi rig i dwag bəg tsyein, n dwag ku bəg tsyien. Ku ma fad yakanu n ye rig yarig bəi m! Mpər she zwan təng, mpər she baibai mpər she sa zig ba a rig wa nəu məng mpər she ba re pini. Sid nən daun ahah agunpər ma bəi kon a ke be wurí n shad sher re kini wuri mpər hah sa ku sa yi hah ku sa yí sansan i zim dri jiri a təng mare swo kah bəzəun ma bəi dəg re wu bəg ma fag bəi buzəun dəg wu bəg dwag rig wunri a kpak kpak n dang wuin akini ba hah rig dəg mpər hah goma a hah dəg na yi. I bəi famarī. Ba hah dəg mpər hah i bəi fam kori məng. agunpər dwag, sarí vak avau akuruman pən wo kei sid yei ba rig dwag n ye dab gbar jiri abəg rig pən wo kai a vo ba she bid yei, məng a ma whoi təng mpər rig zim wuin bəg rig jikkgi wu n rig sid ama sik wam ake be hah rí bəg bəg bum wu nai jiri kai məng bəg rig sikkəg, jiri kai məng a bəg bai nəm ko ku ma abəg bə zəun asansan arig sa n rig sikkəi wu nəm ama kuma zim ba yei məng bəg ma yale n ye pan wo be zəun ri n rig sa wu bu zəun ba təu təu agunpər ya jiri wu məng, bəg ma ye pan wo b zəun ri n rig sa wu buzəun ba san məng mpər zəun a bəi jiri wu n dang wuin kai bəg ddang wui a ken she ku wab mpər məng ku ken she ku zim jiri mpər məng ku kan na dri ba bu kannu kenre ku yad na dri ba gani gani kenre ku hwu na dri ba ayarbu awhoi ken re. Məng a kaì jiri wah re? A she san məng agunpər a bəg zim wu a bəg ku yi wu hwo hwo məng a ma nəm yiri amare nəm yirinəm agunpər ma zim wu təng abo men bəg rig yi wu hwo hwo jiri zim a gunpər rig zim wu she mpər ba hub sid ke yei, mare bahuruhwohwo avəri ba i bəg wah nəm agunpər sikkəi bəg mazim jiri gbama bəg ma zim jir bai bəg ma zim jiri jana za’a bəg bəg rig sikkəi ba re. Bəg sa ba she bə sa ba she bəg sa bo bəgkini bəgri məng ba rig sa jiri ba a bəg wah nəm a ma ken ya ke be hah ri bəi mpər hah bəg bai nəm. Inda a bəg rig shaa. Ku nad jena za’a mpər she məng jiri kai məng a bəi zig vo bang wunza mpər she re dodi ba fəu fəu rig dəg wu a ma zig vo bang wun zəun re dod sa təu təu rig dəg wu be a she yei wun rig sigh she kəiwu a ma, a ma rig ken n ken beshiu mpər abəgkini tag fag, mpər whoi kini məng, mpər sa sis kai məng aken rig ya she swo aken rig fad ke be hah ri agunpər wui kai nəng yi mpər she bashe janaza wubbaha a ma zim abəg rig sa wu buzəun asunpər ziu rig vuri apa kapag kpag wuin ma dri mpər hah nən sai ama yak nəm asunpər wui ma dri mpər nəng sa. A ma zəu de bu aku funishiumen wʊn a rig nad bu mpər zim zim u təng she bəg dang wui m! Bəg rig hwa mpər hah voyei ma mpər hah buzəun arig faru məng, ma mpər hah məng bu zəun a rig sa’asa ba məng bəg hwo dri kun azong n zig yi wu. a ma bəg ma yi wu hwou hwou a kəin hah a sa bəg sansan məng bəg zim jiri wu məng, jiri ba abəg wah nəm bəg rig yi wu hwo hwo ve a ma bəi ri wamb bəim! Bəg she ku məng iris she ku m təb bu təb təb h zəg ku ya bo she ku ye fad yakənu tad yer i. Yakənu aku fad tad ye ri she akəin hah ku ma rig nad buzaun i den she kuməng akəin bu ku rig nad she ku don dəg məng a ma dan dəg məng. Hwo, zim hwo wu bəg rig yi osun pər ri yi hwohwoshe jiri ba abəg wah nəm jenah akəin hah ma vun fam wurig hud wu dan bayei məng. A ma, zim hah zim hah zim ariyiri bam a sa ne ri rig dəg zim re? A dəg zim!, a jini a jinni a gunpər rig yi wo’a mpər hah ku bəg hakiro a sansan nəm mpər hah ku bəg bəgkini ayenyen nəm, mpər hah ku rig wab mpər təri, mpər hah ku rig sa a san san təri. Are be wah ri mpər nəm ma mən woi dri wu məng, məng sane mpər hah wuin bəg im jiri wu təng jivi ba rig sa ba bəg kah rig sas she be a bəg rig zim jiri woo məng ku ma yi bəg zim jiri wumdəng wuin jiri a bəg bu vo nəm bəg rig ya na wu hwo hwo kənnəg akəin hah bu vo wu ma vunəng de hwo-hwo vun re riga? A mpər zim jiri wu akini abəg dang wuin bəgrig bəgrisyi wu hwo-hwo. Irig woi noi bəg təri ke pain nəu ba nan be fanu a hwoi hwoi abjs rig sa bu sau yei sid ye təri ba ken kenu abe wah sid yei təri ba ken kenu abe wah sid yei təri ba whub i kain bəg shi kuba dri təri bəg ken rig bəi təri ke-ake funi kam yiri ake funikau iyi ri woi bəg təri a ke kini piunu bəg rig wamg təri i i rig yi bəg hwo hwo təri n rig dəg bəg təri nan təng agunpər gangyai n rig zin bəg jiri kai mənə bu ba abəg sa ya pen məng bu vo bəg ne bəg yi bəg hwo hwo re kini wah ri n sa rig ken re ba kah sa ba sansan təri n ken bəg bu kenu təri n rig wamb təvi kuma ken ve bəg bari ama ku rig sa ba sasan təri agunpər wui kai kurig sa ba sasan təri akəin hah bəg ma yi bəg rig sid kenabo funikauri, agunpər shad bəi ku ziu-ziu m ma bəi bəg bəi m bəi dang ku bəgkini maghi ai ya a kurumam pən kai a kurumam za a sasan be re a wah ku dan, a wah ku dan swab yeiməng danashe, dauashe nəng bəg bəg agunpər ken ke funishiumen har n rig gbah nəu wah irig fad abo abe anəng rig ya yei bəg wah nəm.

N zəgki nrig gang bu wuni, wui ku bəg wah nəm zim she sid dəire yei ri pad abo swo a kurumam rig bad ku ki ke funi shiumen kuruman mah bad kurig kuyi ai mpər nəm ma mən siyei a bah mpə a rig wabye. A hah mpər a zim jiri’a sansan kuruma bad zəg kurig a she ba i rig dang’a i fag shar mpər ba whub təri ba nəri sansan swa abəg huu’a swo a a zəu hu agunpər kn nai kurumam adad zig yi mpər asasan, adad zig yi mpər a rig wab ye kai n zig ane kah rig həi yei re a rig san daun mpər hah re? I ma bəg zim wuri i kon ake be hari hah na? Ivak wo ri kang zig mpər hah yi i ma ku woi rig wab yi swo swoh a yi ku a ke funi shiumen ma mon rig nah? U bad zig ku yar. Kuruma sid bo m fag nai kəi sheni mpər hah mah səi vak dəi mər ba hah ke funishumen ku ken zəg a wunu m zig yi mpər she mpərshe bəi zəu bəg kang za awunu yi ku she, ku bəi ziu, m kah jag asunpər wab’i be a ku nər sib yei məng a a hu bə jana a hu! Asunpər wuin a hu ahah hurig akjin ha kah a kah hu ape jirikai mang zwan a nəri sah! Bəg yi rig yiy hwohwo jiri kaiməng bəg bu vo abəg wah nəm bəg yi rig yiu hwohwo re. Məg ve tam hah bu vo vunəg hwo wu kah mən sid ne? A hu she hu hu a ma hu n ye ya rig mpər zəu a kuh rig wad dri funikuhwu, ko wa’wu, ko jena wu ko wah wu ko wunza wu ake funishiumen baye məng. Bəg nag zwani a nəri ag ba ayakanu n dang yi swo abəg wah nən.

Ku ba re ye məng a rig tag ku zimi ku ma sid re be koh ri a dang wuin mpər hah nəm sid ke be hah ri ku həm sa san rig ziw a hah akuruma, be a kusiyei akurumam pən ko kai a wah yi ku a san san swo kuma bəi fad rig akah tag ku zim she re na nəm a ma tag ku m ma sa dau ashe ake a hei wui waní m zin mpər hah təg, a hah wui ku zim mpər hah təg mpər hah wui ku zin mpər hah təng mpər dub bəg zim jir, wu təng aba kpag-kpag mpər nəm hunyein she a ma fed funishiumen ha zəu ri, ama zim mpər daun ashe a ma kad be koh ri bəi ai m fag. Shar mpər hah təri baku ro zim ku təng a ma ya ke be hah re bəi m fag shar mpər hah təri baku ro zim ku təng ama yake bəi bəg fag dhar wu təri təri ba wuro zim wu təng daun ashe bəg zim wo na nəm kuruman kah rig zim re wuh na nəm. A bəg ku yiwu hhohwo məng a bəg təg na wu zim’i.